افضل ان انا يكون معايا <hesitation> ضعف عمري لان <hesitation> عمري ان شاء الله يعني اقدر اعمل فيه حاجات كتير جدا <hesitation> وحاليا صراحة مختارش ان انا يبقى معايا ضعف الفلوس اللي معايا لان انا معيش فلوس كتير ، ممكن اختار الاختيار ده بعدين <hesitation> لو معايا فلوس كتير اوي ف احبها ان هي تتضاعف يعني